Ñuqa Perúmanta riqsini Ñuqa: Saruykuni, Tacnata, Puno, Ayaviri, Arequipa, Juliaca, Lampa, Ilave. Chaykunallata riqsini.

Chunka hukniyuq, chunka iskayniyuq, chunka tawayuq, chunka pisqayuq, chunka suqtayuq, chunka qanchisniyuq, chunka pusaqniyuq, chunka isqunniyuq, iskay chunka.

Nuqaq raymi munasqayqa puqllaymi. Imaynapitaqmi, chaypiqa munayta llapalla puqllariyku, unuwan, tusuriyku, sach'ata q'umpayku, chaypiqa munayta achkha ayllu masiykunawan tusuyku takiriyku. Chayraykun nuqaq chay raymi munakusqay.

Nuqa qhawarikuni chunka watamanta yachachispa, nuqa hatun yachaywasipi yachachiqpaq yachaqani hina nuqa kikinta ruayta munanillataq riki, hatun yachaywasipi yachachispa, ahinallata nuqa qhawarikushani chunka watamanta.